वेगेतब्ले मने मेकोन्ग् थैकोन्ग् <hesitation> फुर्को मरगबुअ लगि लकि जैअ। <hesitation> भिए <hesitation> खानैनि प्रए सन्द्रि-सन्द्र लगि प्रएस् जनैअ थैअ। भिअ बीतैम लगि जनैअ। <hesitation> केन्तो बिनिउ नौ सेओनु हुम। <hesitation> भिअ जिब्ल मेकोन्ग् थैकोन्ग् फुर्र सेओनु हुम जजैअ। भितैम हो दन्गेरोउस् जैअ। जथौइ जैअ। <hesitation> केन्तो बै सेओ बिअ लगि जजैअ। थन्ग्ब मेकोन्ग् थैकोन्ग् फुर्क खानैनि <hesitation> खानैनि सन्द्रि-सन्द्र लगि देन् जैअ। अम्पै केमिकल् हैनने हरैसे कुबुअ लगि देन् जैअ। सुपेर्मर्केत्स् अन्द् अल्ल्। <hesitation> भिकुर केमिकल् हैनने मेकोन्ग् थैकोन्ग् फुर्क कुबुअ <hesitation> लगि देन। सिविन्द कै। भिकुर बै दि देनु नहि जजैअ। केन्तो बिब हुम् फुर् जैअ।